To la donkoi me na natano bo wula wulai me dum lomono shi ya wula. Na yile nenen na tano bai mi miya wai mitika. Na tano wai mitika i duwonogano laki, wu balno iyim ma mitika ana boi, ana boi jaka rap nguri ni. Na balwu wawu bauno ko jaka gumwu? Wu bale awo dim jaka rap ngumni. Duwono gire jaka rap ngumni na bowa na tana. Na tana bo wulai na tano na gobe na tano na gove gokoi me gobe borkulok na tana na gobe woi mbororo along, borkulok na tana da bargu na tana min yira ma nini bargui, no bale ana wai mato ma mitikama ta gora wu bale yiki na bale ana wamai ko diya? Wu bale dum bono boi jaka bat, na bale jaka bat? Wu bale ow duwono yebene ko mitikai na tana natana wawuna. Na yebena nini wu bale a'a dembe na tano ko bimbing ma lara. Na bale shi bimbing ma lara wun duwowu yemma koi ko diya? Duwowu bale a'a wom shiji wa ki da miya gipimai ko jaka gum yerei wun gipimai ko jaka gum dira rap, na bale to ana yemma ko bimbing ma larai, kiduwa shimi shi goto kilang. Duwono yeweno ko bimbing ma larai duwo mu tamu gorai. Min ya wulai mun tela wulai mu matimu mina min matima ki boni bonkomu kunung nene. Mu tam por kiraba to min matina dim por lahadi min tama. Mi timne bonko mi telewulai lafiya min matima mina, shimi wom ya na bale to mone ye ɓala koi ki da aiyim ma mitika digim aiyim ma bimbing ma lara dai digim ɓanje woi wonduwai nini bamwu yerei ma wun ye gotoi banje gin yowu wowun lau bimbing ma lara ko mitikau weun ye gotoi. Kishimi gin yowu uana dai ana wuyuk ki pila wun duwowu ye kishimi.